Ja kakixi xanaxachio xhia iin oni hora iin onre té ujun manja kuxuu kakandate tanjiniga kakan o'on iño hore tixuu hore kinikua kakix tinada komo xuu nada kixi kuchi unuu ono kivixi ndakixi nda'a te kakixi nda'an té hi uxi kakivi uxi iin kakivi ten ono njakonda axaninda konona iin yo'o tekantone ndaka no kondoa ka'a o'on ka iño njakonda ñii te kuan tuya kixe takixhinda uun ujia una ño'o kuan kixinda.